Ny sakafo ohatsy hoe aminay baka Menabe any zao tsisy aminay any zao ka tiako hoe ampanandramy andreo zao, <hesitation> raha ohatry izy legioma zao aminay any tsisy courgette i, tsisy sôsety regny, tsisy choux-fleur sy brocolis regny. De laha ohatsy koa izy hoe vo- resaresaky voankazo de n- kaki regny zao tsisy aminay any.